بلیاں بھی اپنی الگ اسٹائل میں بات کرتی رہتی۔ یہ لوگ باڈی لینگویج، آواز اور سنٹ سے ایک دوسرے کو میسج بھیج لیتے رہتے۔ کائیں کوں بولے تو، باڈی لینگویج میں پونچھ اگر سیدھی کر دی تو سمجھو بلی خوش ہے۔ پونچھ کو پھُلا دی، یعنی دم پھول گئی، تو سمجھو غصّے میں اور ٹینشن میں رہتی۔ آنکھوں کی بولی بھی فیمس رہتی بلیوں کی۔ اگر سلولی بلنک کرے تو مطلب سامنے والے پہ کمپلیٹلی بھروسہ کر رہی۔ اور اگر گھور کے دیکھے، آنکھ بڑی ہو جائے، تو مطلب وارننگ دینا چاہتی۔ اس کے ساتھ بلی میاؤں آواز سے بھی پہچانتی، میاؤں میاؤں۔ اگر غرّانے کی کوشش کرے، وہ ٹائم پہ نہیں کہا کرتی بولے تو، دوسری بلی سن لیتی؛ بہت اسپیڈ سے غرّانی نہیں بولتی، وہ ٹائم پہ سمجھ جاتے کہ ڈینجر آیا۔ اور سنٹ کا بھی سیم ویسے ہی رہتا؛ جہاں جہاں ٹائلٹ کرتی، وہاں پہ جا کے دوسری بلیاں سن لیتے کہ کیا کرتے۔ یہ ٹیرِٹری اس کی ہے، یہ ٹیرِٹری میری ہے۔ بٹ سنفنگ بھی رہتا، بلیوں کے لیے سیم کتّوں میں جیسا بلیوں میں بھی رہتا۔ سمیل سن کے بلی یہ کام کر سکتی بولتے، پہچان لیتے۔ بس بلیاں کے تھوڑا ایٹیٹیوڈ رہتا، لیکن ہم ایکدم یونیک طریقے سے بات کرتے رہتے۔